Nyaku ma jaga sipuyunko' sipuyun kuya ini mokebe neikebe wotu maku kurung kukuna wona kelaiten ma endo meneitum karanei tanem aki muka ni tu temun-temun tung kara te'i wotu wewi tu pelaa tee'i pe'ene turewok melei os blei dei-dei pelako nnei tudu ne tudu ati'i wotudei betul satunei patudu ne tua pau unda menta menomoangentung kara ta mumen nonundam laeng lundam tu kara ya'i nei pei teda ulakone tua-tua tatu akat wiang kita jadi tu sejake pelaan medom mengentum kara motutemun wotuyu weangi witum pela ti'i tua kesen mekele os pe'en ne tude masoro-sorong satu pine kewa kese tantu deimo nemo kegaga tuwi tukung kukuna maesa ma te te tei tei dai dei pelako tuwi kere ketea akat pelakoi tutu pe'ne ntu penek tu rowok mele os